Äjtyät cuando ma'täk tu ma'äk ku ku ku'ti, ntze'patät äjtyä nkä' syapunpi'k, hay veces este mpi'kpatät nas, pues ntze'patät äjtyä nkä ja'kutyät manh ku'ti alguna cosa, hay vece minpatät tzamojmä ntze'patät äjtyä nkä' jakutyät ku'tu, pues jejtzeti limpyu itpa äjtyä nkä'.